أني تعجبني الكلاب بكل فصايلها الهاسكي البلاك جاك البيتبول كل الكلاب عموما تعجبني الكلاب يعجبني تربيتها بعد تعجبني الخيول انا من عشاق الخيول والصقور كل الحيوانات هذي المميزة.